أحدث مغامرة قمت بها كانت رحلة تسلق جبلي مع أصدقائي ،كانت ممتعة جدا ؛لأننا واجهنا تحديات جديدة معًا ،المناظر الطبيعية الخلابة اللي كانت تأخذ الأنفاس ،والشعور بالنجاح عند الوصول إلى القمة، كان رائعًا كنا نستمتع بالضحك والحديث أثناء التسلق مما جعل التجربة أكثر تميزًا.